Kalau soal menikah sih bukan hanya soal cinta baik tetapi kan juga tentang kesiapan menjalin kehidupan yang lama dalam jangka yang panjang boleh kena tuh penting yang untuk benar benar mengenal pasangan kita tuh sebelum mengambil keputusan yang besar soalnya kan nikah tuh sakral dan ndak bisa kayak orang cewek baik kelulusan tinggal putus cari yang baru lagian setiap orang juga memiliki kebiasaan yang berbeda-beda ndak mau setelah nikah tuh ego tuh kek harus ikut temuan gitu harus jadi kayak gini kayak gitu terus untuk keluarganya tuh ya setidaknya harus memiliki pengaruh baiklah untuk kita untuk kehidupan kedepannya tuh kalau untuk menghindari masalah dan pernikahan itu tadi ya ego Kurangin kalau ada masalah besar tuh kek ya kalau bisa cerita baik-baik ya baik-baik langsung ambil keputusan terus lagian kan dalam islam itu kan harus cari pasangan itu ada tiga ciri kalau masalah itu yang jelas masalah fisik latar belakang keluarganya terus ibadahnya kayak gimana ya itulah sesama agama jadi kalau cantik baik tapi kayak keluarganya agak miskin ya mikir dulu juga lah kalau ya sederhana lah kayak agamanya bagus dah kan ke depannya tuh kayak yang cewek juga kan yang banyak ngebimbing anak di rumah gitu kalau agak maunya bagus kan bisa ngajarin ngaji atau apa biar si anak kita tuh lebih pintar masalah kamu atau yang lain yang ndak masalah ngajarin anak baik kayak bisa masak kan kalau kerjo misalnya kan ya kalau capek kan bisa lah pasti kalau dengan Nyiapin makanan buat kita pas pulang kerja kan rasa capek di kantor atau pusing habis dimarahin bos kan jadi kayak ketemu anak istri kan jadi lebih ilang sters nyo kek ketemu anak kan bisa main istri apalagi nyicip masakan istri kan ya bisa mengadamkan rasa pusing yang di kantor tadi